أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي تغير المناخ ، تأثيرها واضح على البيئة ، مثل زيادة درجات الحرارة والفيضانات والجفاف، هالمشاكل تؤثر على الزراعة والمايه وتسبب قلق كب- كبير للشعوب والدول، كمان تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي ويؤثر على حياتنا اليومية، عشان نتجاوز هالتحديات لازم نتعاون كدول ونبحث عن حلول مستدامة.